زما د سیمې یا د افغانستان له مشهورو غرونو دا دي: هندوکش، سپین غر، بابا غر، کوه سلیمان. له جهيلونو څخه: بند امیر جهيلونه (چې څو دي)، شِوه جهيل، زرغون جهيل، او هامون جهيل. له سيندونو څخه: کابل سيند، هلمند سيند، کوکنار سيند، آمو سيند، کونړ سيند، او ارغنداب سيند.